Taku sai ani mata wuta ndarni, ko thaƙarni ka sur fila anta nga ko ta nga kursala thakarni, to dole ta ta tuwa, dama taku taka su suɗa, ma taktuwa, ko ta kwa nga mi, ko ta kwa bara yimi, ko koma ta wutu ndanana na su sumanni, anta ga nga ta tuwa. sanan kila kuma, ma har kila nga ga ku'a sifi ma, aɗi aɗi gaye laka ta yarna nzi ka tsa, yarna thatu kusan sha ɗaya tun kilani a si, kullum sha ɗaya akwa hara kilani asi akwa majalisani kata siktuni har sami thakarni si, ambila kada laha kolum apani, tu dana hara, kullum tu yar saba ka tsa laku tu ka kwa, ta kwa si ta letu ƙagar kurari, kamyar ta sida ada vin tsirni, ta ɗanga, ƙagar kurari har ka ndani si. ko nda matala abakuru, nda na matala biscuit ta mɗamya ko nda paktalari nyatha ta ndamya.

Sai ma da ƙa sim dava kwada ku sai mu nga mbuchalada thi ko wada ko alkama kada suma, ambila kada tira luka katha ɗa, ambila tu tamkama tsu apa ma nga kalla ɗa akwa keji ma nga pusa dada buchalada thli da takum nya, a ɗa sama ƙa tira da kenan da bara, ma irin natu daɗena luɓelawa to lnda a kutaki, luɓela da ɗe na luɓe lawa ko ga bwa anti ga kakani ko anta ga kurakaga ga nathakarni ta si, ko ga na bwa ta si, ko jirnakwa chanji ta si. Ƙatapar ma tsupani, ƙatapar ma tsupani